<hesitation> Ino ma e, <hesitation> fikafika ataoko mahandro hagniny zao raha ôhatra hoe tsy de magnambôla loatra zaho e, fô te ihignany raha matsiro e, de <hesitation> mividy a ôhatra hoa le raha azon'ny vôlako fogna zaho fô le fandrahoako agn'anjy avy ake ôhatra hoe ataoko bebe menaka, de agnasiavako epices, de <hesitation> avake koa ataoko ridritra zegny hoe tsy asiako ranony de amzay mbô matsiro fogna izy avake.